रविवार हिनां हमों दित्वार भी कोजे न दाहडो एक हफ़ता। न एक छुटीन दाहडो चे गोशित करलो सरकारने एन में। इसकुल जाने नाना नाना पूर्या तीनों गुणों मोजवावे कि हाई। दित्वार आई रहे तीनां दाड़ा छुटी रहो से दाड़ा कापड़ा दोनों। काई ड्रेस दोनों न सो दिन चे करिनेर वारू लागते लोने दिन। भर मोस्ती करना बड़ा हैंगे नुकरी लग जाए तीनां बदले विवार। रहे कि दित्वार अंदाड़ा आई रहे तीनां दाड़ा आराम कर सुन। दिन भर सो सुन मोस्ती कर सुन असा करिन रवी विवार दित्वार। अंदाड़ा ती लगाओ बोने लो रहे।